किरा मधे यगुडा हलिय चिहुती । चिहुती एसनुकु गहनी हओसियार बुधियार हलही मन्सावान नहिया बुधियार हओसियार हलही । हिनिका न गहनी हलही कजाह एतुरा कजाह हलही कि इचरए इचरए चिजुवै त छोटे छोटे हलही कस्क बुधियार हलही हिनिका जतुरा तनाउ हतै फेनी यापन्, जनसे हमारा भात खेसहु जनसे हमारा कजेसहु कजा वोजा के हमरा यापना खेताउ पतिया खति पाती क के घान हमरा ओथिजा घान रोप्सहु, फरोसहु बखरी मा गह्सहु । ओसने हिनिका इएतेक हतइ, एतेस ओव्तेस का के हिनिका कहाँवा कहाँवा से तनाउ तन्नौ से ढो ढो के हलही हिनिका एक ठौरा धरै । जनसे भकरी मा बखरी मा हसहु हमरा बहुते घन सभ धैले ओसने सभ फेनी हिनिका इचिका इचिका क के उहे त कह्सै नाउ त कह्सै चिहुती चिहुती क बन । हिनिका यापन तनाउ तनाउ से इचिहिची क के छाटी जान मिल मिल के हसे हलही एक ठौरा यान यान के हसे सङरोइ । सङरा सङरा हसे ओति खैलही पियलही गहनी बुधिया र चिहुतियाह ।